رياضة وتمارين شوي شوي حتى عشر دقايق في اليوم ، كافية كبداية، إختار تمارين نحبها حاجة تخليه يتحمس <hesitation> وكان يلقى شريك يتمرن معاه <hesitation> باش تكون الفكرة أخف وأحلى والهدف. <hesitation>